أنا أقدر أسبح وأركب دراجة، تعلمت السباحة وأنا صغير، تقريبا في عمري ست سنوات، إستغرقت فترة بسيطة عشان أتعلمها، يمكن إسبوعين من الدروس والتمارين، أما بالنسبة لركوب الدراجة تعلمت في عمر الثمان سنوات، وأخذ مني يومين عشان أتعلم التوازن السباحة، تعطي شعور بالراحة والحرية ، وركوب الدراجة ممتع ويساعدني على الإستمتاع بالهواء الطلق.